اكتر نصيحة مفيدة ممكن اكون خدتها هي انه كل تحدي هو فرصة للتعلم وانه كل حاجة مريت بيها او حاجة غلطت فيها هي فرصة انه انا يكون تحدي جديد بالنسبة لي وانه اطبقها واتعلم منها وما اقفش عندها يعني خلاص غلطت في حاجة اكمل واتعلم.